Tegna mankasitraka anao bevata e satria raha tsy anao zah de naty satria na namagna aby nivolagna hoe namagna sy ny tariny fô zare zegny tsy hay tany misy tany nisy azy fa ianao irery no mbô tegna nama satria le tegna namagna zegny le tsy magnadigno amin'ny andro sarotro fô tsy le hoe amin'ny hafaliana fo izy ake fa nefa tegna fotoagna ilanao azy izy tsy tonga sa hoe <hesitation> magnano namagna misy patsa hono de tsy haiko, tia andrangindrangitry fotsiny.